Han xnik'ux re'e la nkiq'ar reh re' sikuus pan panpix y wiche' re' ripaam la la waakax paam re' apa' nwii' sirii sirii siriiwa' nachaq'aa nachaq'aa nkik'ayaj chaq'amaj cha hat nakorpii re' chipaam pix y <hesitation> je're' nb'antaja la <hesitation> la k'uxb'al nik'ux han y re' re' xnik'ux kortii